Este natu jaa kutu jaa kaka’ este a piku de gallu jii yua chii, kiutu ja nani ya’a kuii, este tichii, suni este aju, ntíkí, te kuutu ínn ko’o ntucha’a yua, suni te kaayena jenora nu ni kuu, te inn staa ni’nitu te kayera jii ntucha’a yua, <hesitation> chii suni tauna ya’a yua nu jioo te este katauba ya’a ichii nu jioo te kaa este sicho’ona suni nu jioo, este ya’o, tinana soo salara ntucha’a te yua te kutu cho’oi jii inn ntíví, jii ntíví yuu chuun te kayeero jenora